जो खोर भी हो सेओ धुंद और धूआं से मिलकोरी रो बजे। खोर मुझे बीमार भी पड़ो है और एतुलिया गाड़ी चलाने मुझे भी मुश्किल हो। खोर जदातर जादे मुझे हो।